Taja ina a luchi nani ja kuxi ina teé ndi'i ina di'i tedi taja taxe'enu kua'an kiikueexi inxi te vi vi xiikande'ekaana'axi te na'a kue menxi después niixe'enuxi te kua'anxi ta nde'exi ku corralndo a ku mudundo después naanitna'axi kii ja luchi di'i te xiikaakuxi ko ñerruxi kodi naanitna'a ta luchi teé ja te kaayiikuna'axi nuu ioxi te dua'a ta dakaayaatna'axi meenxi da kaayaatna'a te naankoo tiuu na'axi xe'enitna'axi ka'antiundo ko dejadi xiitoxi ku ve'endo tee sua'a ku ja ndee ku ve'endo ja kiixi ta tivichi adu'u kaaxiti ku chundo a ku mudundo ku chivondo andeexi ku ve'endo xi ko kuee ñaadu'uo te kiixixi ko ndiaa in ja ka'ando ja xecuidadoti ku ve'endo xijuxiitondoti xi ti jiaa ku di'inanun ndeé xeede apoyo nde'eti ku veendo kaáxiti ki vaaxi ta ñerruti a va'axi ayiivi kodi ka'anti xeanunciarti ja ya'axi inite va'axi te nu ayiivi va'a tenu u'u de kodejadi tijiau taxi seña ka'antiu'ude na ju ja vaaxi ndiaa' juja ta'avi ntinda'avi ja xiitotna'ando. <noise>